So wanaa tawreɗaa lootorokooji janɗe njigga, ma cownaa barmo o faa coofa so mbaawa lootude ɗum no yaafiri. So wanaa <hesitation> ɗinɗon lootorokooji tawreɗaa fu, lootugol ngol yaafataa.